Olububi lurumisha enzu iyo khukhaba siokhulia nende bulolinda sichira khuijiramo taa. Sindu sijiramo simala shiandamo kho enzu ya ulububi ilinda saa lubabi lubabi lwene ishira ni khaba shokhulia khande ikalu khamo sichila kata nalola isuna nechia khuela munzu mwa olububi mno imala iandamo esi neyara khunzu ya olububi imala iyandamo eshindu shibira khunzu ya lububi shimala shiandamo kho enzu ya lubulbi ilinda sa lububi lwene khuilindu mu bulamu bwato.